Makanan kuliner ya bahasa ketinggian kuliner makanan lah gue ngertinya gue makanan yang gue suka apa nih gultik kalau orang tau tuh gulai tikungan kan gue gawe di darah block m nih gue kadang pulang gawe tuh mampir itu murah banget tuh ceban itu gultik lu di mana lagi makan daging harga sepuluh rebu udah mantep bener udah, cuman kadang-kadang gue bingung nih sama bocah bocah sekarang ya kalau lagi nongkrong nih udah omongannya tuh udah sampah semua dulu waktu gue masih bujang gue ngomong sampai yang kagak jelas gitu kadang-kadang gue malu didengar sama orang wah sekarang maupun cerawakan udah ngomong dah segala anjing lah apalah disebutin gue kadang kadang sama temen gue nih orang harus gue tabok apagimana nih ya lu tenang dulu lu ga tau pegawulan sekarang loh modelnya kayak begitu semua udah kata udah paling keren banget dah udah gue juga bingung kenapa ya dulu waktu gue masih bujang nih buat ngomong sembarangan aja gue malu paling makalangan-makalangan kita doang nih kita ngomong berempat gitu ngomong kayak begitu ya wajar aja gitu juga ga apa-apa sakit hati cuman kadang kadang pada cerawak dibawah di muka umum bocah-bocah sekarang nih di makanan di gultik itu ngomong segala ga cewek ga cowok semuanya sama aja begitu udah paling keren banget kali dipikir mungkin ya sensasinya ramai nya disitu kali tuh emang tuh gultik ramai bener udah sepuluh ribu lu bisa ngebacot kemana aja.